जो जूता छ तै म लेस होंद तै म फिता होंद तै कु जो नीचे कु हार्ड वाला पार्ट होंद सु अलग होंद ऊपर कु अलग होंद। ऊपर तै म जु नीचे छ जु बेस सु हार्ड होंद और रबर कु हो सकद या फिर लकडी कु हो सकद जै क तुम्हारी इच्छा होल। ऊपर कु भी जै क तुम्हारी इच्छा होल।